بخښنه غواړم، دا واقعاً زما تېروتنه وه. پوهېږم ښايي دې ګېلاس درته ځانګړی ارزښت درلود، او زه ډېره خواشینې یم چې داسې وشول. که څه هم څه چې شوي بېرته نه شي بدلېدلی.خو زه به هڅه وکړم چې تاوان یې درکړم یا یو مناسب بدیل پیدا کړم. مهرباني وکړه او بخښنه راته وکړه!